Hmn, so a anndi woodi caɗeele ɗuuɗɗe kaɗooje neɗɗo ɗaanilowee, wonnde sarde nden a taway halaa suudu ndu mbaalataa ndun e woodi nguleenga, koo peewol e ɗuuɗi koo ko nanndi non. So to woodi nguleenga, tabitin woodi laawol no ɗustirta nguleenga ngan. So peewol ɗuuɗi tabitin woodi laawol no <hesitation> poownata suudu ndun seɗɗa. Nden kadi tabitina a nyaamay a ɗuuɗɗini no haɗirta ma ɗeengol.